Ny fomba hanamboarana ahaniny telo karazana nefa amin'ny zava-maniry ny ilàna azy ohatra hoe; manamboatra entré amin'ny alalan'ny mapaza atao salady, amin'ny plat zany ohatra hoe legioma afangaro tsaramaso ohatra, ary amin'ny dessert ohatra hoe: katakata fao; katakata masaka efa ma- paré.